Een, uu, oni, joma, o'on, iño, uxe, una, o'on, uxi, uxi o'on, xiu, xioni, uxiomi, ñeun, ñeun uu, ñeun jomi, oko, ian yen nuu ndavii ken uun ndee oko, oko uun nudavii. Un, uu, oni, jama'a, u'on, uño, uxe, ona, o'on, uxi, uxi ion, uxi'ó, uxiomi, uxioma, ñe'en, ñe'on, ñeu uu, ñeu oni, ñeu uu, ñeu oni, jama'a, oko, oko o'on, oko uu, oko jomi, oko joma, oko o'on, oko iño, oko uxe, oko ona, oko uun, oko uxi, oko uxi'ó, oko oxioni, oko uxioma, oko ñeon, oko ñeun, oko ñeun uu, oko ñeon oni oko ñeujoma, udiko, udiko o'on, udiko uu, udiko oni, odiko joma, udiko o'on, udiko iño, udiko uxe, udiko oña'a, udiko uun, jomidiko ti'í.